Indonesia nena na sejarah gena anggena indonesia ne pernah belanda haro jajah rasi, belanda wako jepang haro yali jajah ngone yali, maha jepang selesai rasi ngone merdeka rena